Jari injo kagunanna sabunga' retang'mandi dipakai anrio' sabunga dipakai anrio' haji' na tangkasa'i kalea haji na hau' kalea haji'na pole pallu' pakkasia'a salaing di pakai anrio' sabunga, dipakai toto'i pole bissa' pakeang injo punna dipakai bissa' pakeanga bissa sabunga' haji'na injo pakeanga hau'i rie' rasanna tala ca'mara di ara' ballo di pakai pale punna maengi di bissa' na dipakai todo a'bissa piring kah gunaana sabunga dipakai bisaa piring haji'na injo rasa'rasana njo', bate-batena njo' kanrea' ri piringa bate-batena injo apa maeng dimoninga ri piringa' hai' tassala rasanna kah kodiji punna piringa maeng dipakai nanro daging tala disabungi, na ni dipakai' pake punna minro' a'rasa daging injo punna minro' dipakai to' pole a'bissai olo-olo injo olo-oloa ballo todo'i punna nanuni disabungi' tangakasa todoi ballo to'i diparakai'i dipakai pole bissa motoro' Motoroa ballo todoji punna maengi ni sabungi tangkasa to i' punna maengi ni sabungi tassala ngasse i' jammangna tassala ngasse i' nu goli-goli ya ri motoro' rakkia punna maja sabung todo' ki na punna di pakai e <hesitation> sabunga injo sabunga punna di pakai di pakai ri kalea jari' maeng di pakai a kah gunaangna injo haji'na tangkasa kalea, haji'na hau' kalea dipakai ri pakeanga haji'na hau' pakeanga dipakae ri piringa haji'na todo tassala rasanna injo nu kodia rassana ri piringa. dipakai bissa olo-olo haji' na todo injo haui' ta haui' na tangkasa olo-olo a di pakai bissa motoro supaya gamapangi tassala injo nujammanga ri motoroa